Esyabakuli kwinzi ebindu ebyosi ebya bandu bakalhiramo ne bikabika ebyalhya, ekya ghukakolha wamanza eribyoya, ghuhambe obutimba, ghuhambe obuti ghuhambe obutimba kwisi ekindu ekyosikyosi ekyanganathoka erilabya okwa bakuli iyahenia, ghuhire mwa sabuni, esabuni esabuni ghuhiremo mwa maghetse neryo kukasa ghukole erihulhu neryo mukibya mwa birilhwa erhulhu, ghuhambe obuthimba obo, ghubuthimbaye ghubulhabalhabaye okwa bakuli syaghu ne nebindu byosi ebyeribikira mwe byalhya. Ghulabaye omwakati, ghu ghusimuremo mwo butimba obulhi mwe rihulhu, <hesitation> ghulhabaye ne yihya usimure, ghughende ghukasimura ahosi ahali oburofu. Oburofu ghukibya ghukalhangira ghuthi bwamabirighenda bukalhwayo, neryo kukendi sighalha erihulhu, neryo ghuhambe <hesitation> bakuli yaghu ghuhire yomwa maghetse owa henirye neryo ghughende ghukoya kwakyi, ghughende ghukoya kwerihulhu eriririko yihenaye kwilwe ne mikombi yosi yighende yikalhwako neryo ghuhambe akandi kachimba akumire, ghughende ghukasangulha kwa maghetse awakaghenda akasighalhayoneryo byume ndeke. Ghukibya wabiryumyayo, wanikeyo ghusondaye aheryanikayo wamabya ighunawithe akadndala kwisi akabada ghutheke yomo.